Yani bughu <noise> layi mun taa gwamana mua Kuza p’yati civuu bughu ndakhi ti c’uwa kai ai yan tahiyi wi p’yatin ba ghu ndaka tau, muna kiya p’a kuskusi gu lthuna ko Itharkuna mu mun thikita kutani yan Zhaliyi be muna ƙudila c’ighai, waku taa yau tahiyi wi mbanai ɓusakhi wasinai bu Wakhinnala to pu wu ndaka tathu, to kudili ghi layi qwamana ghighu layiya gha ti yau tahiyi mun p’a ngaban mun Vya di ghama si sau mu Kuza piyatin ca faci’I sai mun wuna kwanya ghn gha ti Suwi, gha p’u dighan fai muna ga tau gha p’u riza Kat riza mun p’a bu mbani mun gaba tau mun mmm mun gaba tau mun kuza p’iyati ca walai gwamana yau tahiyi wi ghi layi mun kiya tau caba hi ndandamayu ta ƙuringwan cunwani ba ghi ndaka kiya dawan amma gha pu ghudai dashiki mahi khin ca ghudi gwamanu amma ghanda bama p’I ma k’hiniya ghurmina gu we wa khiya p’a wa ja di vinawi sai wa p’a laya ai Sai wa p’a layuwi ko ga sai wa p’a layu ai wi Koga rayu wi wiwu ndaka umau ci ndaka ga mbun au sai wa ndaka khin ƙapuwi amma wa kwa, khi yau tahiyai wa p’a yau tahiyi mbani wi wu ndaka taa to ca tighu ma ci ndaka valau. ﻿Gwamani tahiyi wi ma taa kuskusi na’a yau Zhahiyi be tirghun Subu wasiuna tirghum Subu wasinni nighum <noise> ya khin ƙalpughuwu <noise> ko yani ghi wu ndaka nahusi wu ndaka nahusi mbanayu Sai wa naha kaman tabu vurdawi amma wa p’u yau tahiyi wi mbani gwamana’a tawa ti c’u wakhi Layuwi to ƙudili wa p'a yau tahiy’ wi mbanai wa tan wangwan wu ndaka kuza p’iyatina Sai Ca tighi ma Ca umma <noise> libilibi ya Khiyawu gma nijiƙasa wa dakhi cadi girna wa ndaka ndandan wuna uuu gari gwan Caga p’a yani bu ci ndaka p’a tighuwi wa kwa <noise> ta wa kwa ta wa kwa taa tahiyi gwan wighumuna wan gwan wu ndaka tsiga kwayu ma ƙudila kafin ma miyau ma p’a yau tahiyi wu ghumuna sai pu wu Ithadi mbanai waku lthada mbani ga, ghandai ghizau kam wu ndaka taa hiyana <noise>